أكثر الأحداث إللي استوت لي وأكثر الحظات في حياتي كنت فيها قوي وخلتني أواجه الدنيا بقوة هي لما يصير حادث أو يصير شي ما أخاف مثل باقي الناس، ما أزعل بالعكس أواجه الدنيا بقوة، وأشوف حلول، وأقول الحمد لله.